پاکستان داسي یو هیواد دی چې دومره زیات تاریخ نه لري. پنځوس کاله مخکي پاکستان نیمی د هندوستان برخه وه او نیمی د افغانستان. پاکستان په نولس سوه او اووه څلوېشت کي جوړ سو. کله چي هندوستان د برتانویانو څخه ازادي واخیستل نو هغه وخت علي جناه چي ځان یې د هندي مسلمانانو سیاسي مشر ګڼۍ، غوښتل چي لومړی صدراعظم سي د هند خو ګاندي ور سره و نه منله په همدې خاطر دی جلا سو او پاکستان او بنګله دیش یې جوړ کړه.